<hesitation> פאטעיטאס נעמט א לאנגע צייט צו ווערן אינגאנצן פארשימלט <hesitation> ס'הייבט קודם אן ארויסצווואקסן ווארצלעך אויף עס אדער זאכן.. <hesitation> אבער, אייין, וואס מ'קען טוהן עס צו האלטן פאר א לענגערע צייט איז עס צו האלטן אין א קילע פלאץ אדער אין אזוי ווי א בעיסמענט ווי ס'קאלט אדער אין א פרידשעדער.